Baland minorada qamalgan bo'lsam tashqariga signal berish uchun matolardan bayroqcha yasab chayqardim, yoki <hesitation> ovoz chiqarib yordam so'ralgan bo'lar edim. Agar imkon bo'lsa xabar yozish, <hesitation> qush yoki boshqa vosita orqali tashqariga yuborishga harakat qilgan bo'lar edim. <noise>